पानिमा माछा बाहेक अरुपन झीक्कै किसिमका जनावर चाहि मैइले बस्याका धेक्याकी छु । ति पानिउदा बसिखेर आफ्नो जीवन बचाई राख्या हुदा छन् । जसै साप भयो, कछुवा भयो, डल्फिन भयो, त्यसा झिक्कै झीक्कै किसिमका फुलहरु पन हुदा छन् । जसै पानीमा फुल्न्या गुलाबको फुल हुदो छ त्यसैगरी कमलको फुल हुदो छ ति अल्लो भन्या एक घास हुदो छ त्यो पन पानीउदै हुदो छ । यि पानि नभइखेर चाहि बाच्न सक्ताइन त्यइ भैखेर यसा झीक्कै झीक्कै छन छदात सब्बैका नाउ त मईले था लपायाकी छैन तै भैखेर यि ज्या मुईले भन्या ति त पानिउदा नभैखेर हुदैईन पानि नभयापछि त ति मरीजान्छ बाच्दाइन त्यसा झीक्कै चिज छन् सब्बैको नाउत मुईले था पायाकी छैन ।